<hesitation> wanyama wenao harufu mbaya nimanyao ni waidi, kuna simba, kuna mbuzi. Baba simba enda umanya kawayuwaho, basi wasikia joho baya kabisaa. Ani ana harufi khayi wamanyi hanu hondoka simba. Na beberu nadu pia lina harufu khayii, beberu lina harufu mbaya ukalisogelea na kwamba kama wafungua mbuzi, walofunga mbuzi basi idalu, sofia enda ikupate munyunyu. Na hata nyama yako ukaishuka ena harufu mbaya.